Ny atao hoe karatra famoaham-bola dia karatra iray fangalana vola eny amin'ny banky. Ny fomba fiasany dia atsofoka ao amin'lay GABn'ilay banky ilay karatra dia soratana eo ny mari-bola ilaina de avoakany eo le izy avy eo.